איך האלט נישט פון גיין עסן און רעסטעראנטס. איך גיי ענדערש עסן היימישע, געקאכטע עסן וואס איך קאך אליין, וואס מיין משפחה קאכט. <hesitation> די עס- די רעסטעראונט ווי איך גיי יא, איז און איטעלי, וואס איז און מאנראו.